Oime mopeti oyeokenda yave i mbaeti ipuere öe ikatu koti yae jare jokope opaetei oyeo kenda sugui mbaeti keti ojii vaera i jaema oime mopeti oiporu reta ipuere vaera oipea, ipuere vaera i oguata jare öe ojo ïru koti aguiyeara i tine jokua mbae oiäpe